أول إشي تقوم بفرد القميص على سطح مستوي بعدين تقوم بطي الأكمام نحو الداخل بحيث تكون على طول الجوانب بعدين تقوم بطي الجزء السفلي للقميص نحو الياقة، بعدين ترفع الجزء العلوي وتقوم بطيه للأعلى مرة ثانية وكدا يكو- تكون قمت بطي القميص.